Ghe son mi che gh'ò unna sciuscianteña d'anni, mæ figgio cho ghe n'à trenta, mæ seu ch'a l'é un pittinin ciù grande che mi, mæ nevo ch'o ghe n'à vintiçinque, mæ coxo Mouriçio ch'o ghe n'à unna settanteña d'anni e mæ coxo o Peo ch'o n'à tanti comme mi. E basta.